Omukazi arukwonkya asemeriire kulya ebyokulya ebirukworoba nk'ebitooke asemeriire kunywa obusera nabwo buleeta amata asemeriire kunywa amata g'enyini ag'ente nago galeeta amabeere asemeriire kulya ebilaaya ebi nabyo nibyoroba nibimuleetera amabeere

Ebikorwa ebirukuleeta obusinge mu kyaro kyaitu nk'okukorra hamu kukoonyerangana mu miringo etali emu n'emu nk'ahanfu ha magenyi kwecuma ebicweka byaitu kukora emihiigo tukaleeta obusinge ha kicweka

Obu mba ntakabyamire mbanza kusaba nsaba Ruhanga owaandinzire omu kiro eki n'okumpikya esaaha ezi ningya kubyama kandi kumusaba kwongera kundinda omu ruhuumuro rwange okuba kurungi kuba rurungi

Kukorra hamu kuleeta obumu kuleeta obunywani kandi n'emirimo eyanguhaho ekindi basobora kukuha amagezi abantu abandi naiwe ebyokuba otamanyire nabo mbabikwegesa ekyo ekintu ky'amaani muno kandi twekambege kukorra hamu muno

Omukazi owaarukwonkya aine kunywa muno kukira muno ebintu ebirukutagata kandi aine kulya ebyokulya ebirumu buli kiriisa kyona eky'omubiri

Omu myaka etaano ninyesisaniza kuba ndi mu ihanga erirungi muno erikurakuraine erinyakwine obwebembezi oburungi kandi n'omusaara ninnihira kuba gwongeziibwe nukwe nsobole kukora ebintu eby'amaani mu ihanga munu nsomeseze abaana nyombekere eka enungi muno nyeteeriireho entaahya enungi nukwo tusobole kutunga obwomeezi oburungi obunyakworobere nukwo n'ihanga lyange lisobole okukurakurana

Kwekebeza buli kasumi nkuyamba kwikara nooyerinda obu okuba omanyire eki orwaire kandi omanyire ekikukireetereza ekyo nookyerinda nukwo otongera kuba kubi kandi obu okuba otaine burwaire nooyerindira kimu butakukwata

Nukwe osobole okumanya obwomeezi bwawe nk'oku bwemeriire otandike kara emibazi obu oraasangwa oine oburwaire nukwe obwomeezi bwawe busobole okweyongerayo omu maiso

Kintu kikuru muno kuhuuliiriza abantu abakuru habwokuba bahabura beegesa engeso nungi baha amagezi kandi obwire obumu bakira kuleeta obusinge n'eteeka omu maka na muno muno obu akuba alimu akatabanguko omu maka

Obu mmara kulya eky'ekiro n'eka yange turubata rubata turubata rubata twetoroora nukwe ebyokulya ebyo bigwe omunda hati aho tugaruka tubyama

Kukozesa ebintu n'abantu abandi bireeterereza okujanjaaza endwara ekyokurorraaho obu okukozesa wempe eyeesazirwe eyeekozesiibwe omuntu owaarwaire siliimu naiwe nooyeturra akahuka obu okozesa ekijumankuba eky'omuntu arwaire amazomba naiwe noorwara amazomba

Omwana kakuba ayejumbira mu bikoosi ebibi amalirra naayegerayo engeso embi kandi zimulemesa okusoma omwana omubi tasobora kugenda mu isomero omu isomero nihaikaramu omwana omurungi tikiri kirungi omwana kwejumbira omu bisimba eby'abaana ababi kyokubaire kirungi omuzaire kuteererraaga omwana we rundi kutunga obwire mu bwire bw'ekiro akaikarra n'omwana we akabaza nawe nukwo asobole kwetantara okugenda omu bisimba ebibi

Abantu abatarukwesobora mu kicweka kyaitu tusobora kubayamba nk'abalema obu omusanga mu muhanda noomusindika nomwirizaayo omukaikuru obu okusanga aine nambere akugya rundi aine eki ayetwekere noomuhimbiraho n'obu akuba nayenda nk'amaizi nomuleeterayo obu akuba arwaire noosobora kumutwara mu i

Ego ninsagika abaana b'obwisiki baine kusoma habwokuba abaisiki baingi saaha zinu nubo beemeeriizeeho amaka gaabo na habweki baine kusoma nabo bakatunga ebi aboojo bakukora

Kintu kikuru kugirra bagenzi baitu embabazi habwokuba nabo bantu abanyakwine obwomeezi nk'obwaitu

Abantu abaine omwani mu kicweka kyaitu bagaigahaire bayombekere amaju basomeseze abaana baabo kandi batungire n'obwomeezi oburungi mu maka gaabo baine sente

Amaizi amarungi ngatunga omu kyaro kyange kuruga haizi hamazi ha mbere twiha amaizi obu haba hali hayonjo ha hayonjere

Ebikoosi ebibi nibiso kumalirra omwana bimwihire ha isomero agenzire mu mihanda etahikire hanyuma obundi caali abaana basiisikara banywa amarwa gabasiisa emitwe tibihikire

Kusagika abantu abanyakwine akahuka ak'omunywererro mu kicweka kyaitu nikyenda okubakonyera abakuba bali baine obuceke kandi abarukuba batarukusobora kwehikyaho okulya ebyokulya ebi basemeriire kulya kubahikirra n'okubakwatirahoga nukwo tuleke okubasoroora okubaiha mu bantu abandi nukwo tubaihemu ekintu eki eky'okwemanyirra kugamba ngu bo barwaire rundi bali tibali barwaire boona tubagonze tubakorre ebi tusemeriire kubakorra nk'abantu baitu nukwo baleke kweraliikirra

Omukura gwa kalimagezi rundi eki twakwesere internet nitusobora kugukozesa nitugweyambisa kuserra amakuru agendugwaho agali hara na hara agutwakubaire tutakutunga aho n'aho tuteesiitaize tutagwesiitaize rundi tutagukozeseze kubi kurabya kubi abandi

Eby'enyegesa bikoonyiire abantu kumanya muno muno nk'oku bagamba bagemese abaana endwaire ezikwita abaana babyame mu ka mu katimba k'emibu abantu mbeetegereza habwokuba basomere abantu abatasomere noobu okubimusoborra ota takubyetegereza

Ebikorwa ebirukusobora kurora twaleeta obusinge omu kicweka kyaitu obu turukukorra hamu nuho orukusanga tuleesere nk'enteerano z'okusabira hamu abantu ntweteerana ntusabira hamu noosanga tutaireho nk'amagenyi itwena tweteeraniire hamu ntuseka tusemeriirwe n'enkurato ezimu ez'okuleeta obusinge

Ha emyaka nkaa ikumi enyuma oku obu natungire esimu yange nkasemerwa yaanyikaraga haihi tinagonzaaga endugeho

Ebizibu mu maka gaitu ntusobora kubimaraho tuti omusaija asemeriire abe n'omulimo akole kandi n'omukazi nawe asemeriire abe n'omulimo akole nukwo obu baraaba nibasomesa abaana baabo omukazi aleete sente n'omusaija aleete sente nukwo basomese kurungi abaana baabo obu baraaba baine ekibakwenda kukora kwombeka boona bakwatanize hamu habwokuba baine sente

Abazaire baine kutunga obwire kubaza n'okuteererra abaana baabo obu nibabagambira ebibi n'obuzibu obunyakuli mu kwetaba mu bikoosi ebibi

Abantu baruga mu byaro bagenda omu mbuga rundi omu tauni habw'obuheereza oburungi obuli omu tauni mu tauni harumu amasomero marungi arumu amarwarro amarungi kandi ne n'endubata y'etauni nungi okukira ey'omu byaro

Enganikyo zibakoonyera kumanya ebintu eby'enyima ebyabaireho enganikyo zibakoonyera kwetegereza n'okumanya eby'obuhangwa byaitu kandi n'okurora nambere barukugya mu maiso nabo basobole kuziganikiza abaana abaabo

Abalimi baine ekizibu kya empindahinduka y'obwire haroho obu bakulima mu bwire obutali nubwo hanyuma ekindi eby'okufuuhirra nibibura n'abasuubuzi nibabanyaga

Abeebembezi bakora emirimo nyingi eky'okubanza beeta enkurato beegesa abantu omugaso gw'okulinda obuyonjo omu bicweka byaitu ekya kyakabiri barabamu nibarambura amaka gaitu kusanga obu turaaba twine ebinyakusemeriire byona nk'ebyolooni ebicumbiro n'ebindi

Abaisiki abarukutwara enda bakyali bato bagende beekebeze bakebeze enda ezi bazarre mu marwarro baraamara kuzarra mu marwarro abaana aba bazaire babagonze babonkye kuhikya emyezi mukaaga nukwo babahe ebyokulya

Abazaire baine kuteererra abaana ebizibu ebiri mu bikoosi ebibi kubahana n'okubahabura kandi n'ekintu ekindi kurora abaana banu baayetantara ebikoosi ebibi abazaire basemeriire kuheereza emirimo enke n'enke ei basemeriire kukora kurora baikara bali bbize

Abantu ab'omukicweka kyaitu abakusinga obwingi tibaine masanyarazi kandi obu bakuba bataine masanyarazi tokusobora kucajinga simu noosanga omuntu aine esimu naamara nayo wiiki atakagicaajingire kandi atakugikozesa amasanyarazi nugo galeeteriize mu kicweka kyaitu muno abantu kutakozesa bintu byabo kurungi

Tuswekerra akanwa kaitu obu tuba nitukorra rundi nitweseemura nukwe tuleke okujanjaaza endwaire ezikuraba omu muyaga

Obu nyehurraamu oburwaire nteekaho omulingo kurora ngu nayesorooraho kake mu bandi ntaija kubatuliza n'okurora ngu naserra omufumu rusobora kungambira kiki eki ndwaire nukwo nkarora omulingo engeri nsobora kukijanjaba

Abakaikuru n'abagurusi mbasanga obulemeezi obw'okuteesobora kandi obu bakuba batarukwesobora noosanga bataine na baana b'okubakoonyera eki nikitwoleka ngu ntusemerra okukoonyera abazaire baitu banu obu barukukura bakahika mu myaka yabo ey'okuteekorra eki basemeriire kukora nukwo baleke kwetuntura baikale omu nyikara enungi basemeriirwe mbeegonza baleke kuteekereza kubi

Kuganikiza abaana baitu enganikyo nikibakoonyera okwetegereza ebintu ebyakorwaga kara bataroho kandi n'okwega ebigambo ebihyaka eby'orulimu rwabo

Omuk omu bwire obu nkasemererwa muno kandi aah nkaba ekintu eki nkaba mmanyire kukora ku ku kukora ha simu nukwo kuteera n'omuntu kunterra baitu ebindi nkaba ntabimanyire nayeyambisaaga abantu abali bamanyire kukiraho nibankoonyera kwetegerezesa kugikenga okukiraho

Obu mba ntaine ebyokulya ebirukumara ekinkora ebitaito ebiba biroho ebyo ndora buli muntu weena namuheerezaaho kataito kataito nukwo nyongererraaho n'eky'okunywa nk'obusera rundi caayi

Ah mu kicweka kyaitu omwisiki obu akuba ajwaire endabada tikikumutuntuza abantu ab'omu kicweka kyaitu bakimanyiire abantu buli kiro nukwo nibajwara tikiina buzibu busa kiri kya buli kiro

Obu mba ntaine ebyokulya ebikumara nyowe ndya akataito akaba kaloho obu kaba kataito muno mbanza ndeka abaana bange balya obu bamara kulya akasigaire nuko nyowe ndya obu kaba kataloho ndaara njara tinyine handi ah'okubiiha

Okutema emiti omu Uganda kuleesere empindahinduka y'obwire nka ekyanda ekingi muno habwokuba obu okutema emiti enjura neekeeha tekugwa na habw'ekyo haizire ekyanda ekingi habwa okutema emiti